Numwi chindu chino ch mvutie mfano ni pa- pa- papawa Sumbawanga ubize uwaya ntukuombi shughuli za kuleta maendeleo chicho lichindu chino cha mvutie zaidi na zaidi ngata vivyo